<hesitation> Taiu la verdüra, pöi la lavu, pöi dopu la sistemu ën 'na teglia, pöi dopu i bütu ën po d'öli, ën po d'sal e pöi dopu ën po dë güst, ën po dë spezie e pöi dopu la bütu ënt ël furn, sernu la temperatüra e ël temp e pöi la fun cözi e dopu la tiru fora e la mangiu